أنا أفضل الإستزادة في الوقت، السبب إن الوقت هو الشيء اللي ما نقدر نرجعه، ووجود وقت كافي يعطيني فرصة أستمتع بحياتي وأحقق أهدافي، إذا كان عندي وقت أكثر أقدر أمارس هواياتي وأقضي وقت مع العائلة والأصدقاء، وأتعلم أشياء جديدة المال مهم بس مع الوقت الكافي أقدر أشتغل على مشاريع أحقق من خلالها دخل إضافي.